ஜனவரியை நினைக்கும் போது, புதிய தொடக்கங்கள் மற்றும் புதிய தொடக்கங்கள் என்று நினைக்கிறேன். இது ஆண்டைத் தொடங்கும் மாதம், பெரும்பாலும் தீர்மானங்கள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் மாற்றத்திற்கான திட்டங்களால் நிரப்பப்படுகிறது. நீங்கள் புதிய நோக்கங்களை அமைக்கக்கூடிய வெற்றுப் பக்கம் போன்ற புதுப்பித்தல் உணர்வு காற்றில் உள்ளது. ஜனவரி என்பது பிரதிபலிப்புக்கான ஒரு நேரமாகும் - முந்தைய ஆண்டைத் திரும்பிப் பார்த்து, நீங்கள் எதை மேம்படுத்த அல்லது அடைய விரும்புகிறீர்கள் என்பதைப் பற்றி சிந்திக்கவும். சிலருக்கு, இது குளிர் மாதம் நீங்கள் இருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து, இது சூடான பானங்கள், உள்ளே தங்கி, பிரதிபலிக்கும் அல்லது ஓய்வெடுக்கும். ஜிம்மைத் தொடங்குவது அல்லது நீங்கள் தள்ளிப்போட்ட திட்டத்தைச் சமாளிப்பது போன்ற புதிய நடைமுறைகள் அல்லது பழக்கவழக்கங்களின் சலசலப்பும் உள்ளது. நீங்கள் எப்படி? நீங்கள் ஜனவரி மாதத்தை புதிதாகத் தொடங்குகிறீர்களா அல்லது உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது உள்ளதா?